Iyo ntií taka in jaákan'ó ja ja ku ja kuí, ja ku'á, ja kuaán. ja nuú, ja kuijin, ja nteé ja kuí vitaga, <hesitation> ja kui jnuú jun iyo nakú ja yí y´ií kuá tía iyo jakú in ja ku kolor yíyí kan'ó iyo meku iyo <hesitation> a yuka yukan ni ku color ja jinidaá.